Ka jedun mukëkap may mëdë jakyo jedun met's tëkëk je'e a'ax jedun pën jedun mët tu'uk yëktaktë a'ax ji'i a'ax jedun myëdë i'ixë mokoxkë i'ixë tudujkë jadun.